Nyam nyi akoram achingha, mbue. Ka mbue ari ano nong nne. Obhu o nam mbue nyi anyine mo nset ching, okpet o kare ye nkui oki ye, oki yim ye nkp kp kp kp abhak abha di nkui anyi a fo. Ofu oche oyim ye mkp kp kp a bhak a bhadi nkui anyi. Mbue anyi afo a ki chibhe nong ne. A nog a en wa kpe odu ngo ojena obhak a ki chibhe a taga abhak, ataga abhak, ataga abhak, anog ataga abhak we oji mghe fine nkui eya oki ye achibhe a dig. And mbue a ka bhib a ching o ching, e chinghi na nyi omaghe nyi nye but ejum <hesitation> eri, ejum eri nji mbue abhibi. Oki eyim ebha, oki mbi o ka menghe o ki mbue a bhakrim adi, oki nkui e ya o, mbue a bhakin adi. But mme ka mbinghe a me mbue na a kori maching, ka jen ebhu onog o kpi nyi, a ki chibhe nong nne, oto ye se bhak, abhak, oki eyim mfa a du o etu o du ago abha di kpe okato ye se bhak obhadi. So mme mfon okot mbue na ari nyam nyi akori ma ching